Kwujiki manege haiwan paling i i pardi <hesitation> <hesitation> hai- haiwan yang paling paling i pardidu nako i wuwutu, i doa si i pardidu ima i ma nonu inomo <hesitation> i ma nonu inomo o kia guawe, pupaya, bole nako nako i ange ange i maidu soko manege.